<...>Maro karazany rolahy ñy vatosoa: <shushes> -Ao ñy safira, <shushes> ao ñy diamondra, misy ñ'iriby, <shushes> ñy emerada, ao koa ñy topazy, ao koa ñy ahita tsika ñ'atao hoe ametisita, <shushes> misy ñ'atao hoe tirikoazy reo karazany vatosoa iaby reo. <shushes>